اول حاچه انه لازم يعرف انه التدريب انتظم اذا بي-بيدخل چيم ولا حاچه لازم ينتظم ولازم يصبر على الجيم ولازم يتغذى التغذيه السليمه يحافظ على نظام صحي متوازن غني بالبروتينات <hesitation> كربوهيدرات الدهون الصحيه يشرب مويه كثيره يرتاح يتدرب مع مدرب شخصي ما يتدرب كدا لحاله، طبعا التمارين المقترحه بناء على هدفه أن هو يبغى مثلا يبنى عضلات في الذ-في الذراع ولا في الصدر ولا في منطقة الظهر ولا في رچيلة ولا يعنى على حسب أيش الهدف من التمرين بيكون الإقتراح.